Sakoujum diyam andra lmwata filta, lohu wa kougal jaisakata sendiniran diyam mardum doti be labdum, to sakiman jo inan mardum doti asera labdum boasera.